कनाडा ने एक जुलाई अठारह सत्तर को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर लई हती। और ए के बाद कनाडा की डोमिनियन के रूप मा स्थापित हो गओ। ए दिन का कनाडा दिवस के रूप में मनाओ जात हेगो। कनाडा की स्वतंत्रता की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई गई। और उन्नीस सौ बयासी मा कनाडा ने संविधान अधिनियम द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कर लई। ए के बाद कनाडा अपनी आंतरिक नीतियों में पूर्ण तरह से स्वतंत्रता के साथ कार्य करतो है। और अपनी बाहरी नीतियों में भी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करात हेगो।